Ethimbo manga kwali handi longo inaandiya koskola. sho kwali handi mono iiyemo. o- okwali hatu vulu okuya kostola lwaali momwedhi. Oshikando shotango unene ohatu yiko ko- ko- ko- kehulilo lyomwedhi ngele twa mona. nda mona iiyemo yandje mbyono. ohatu ohandiyi kostola. nda shanga ombaapila kutya oshike ndina oku landela megumbo lyandje nenge oshike ndina oku landela aanegumbo shi- lyandje shiikwatelela koompumbwe dhomegumbo. Ohatu vulu nee oku kala nda longitha ko- kehulilo lyomwedhi ohandi vulu oku longitha nande omayovi geli gaali. Nopokati mpono okuuka kehulilo ohandi vulu okushuna ko. ndele ngele ote dhimbulukwa nawa mutu ohandi longitha ngaa eyovi nenge iimaliwa yili meni lyeyovi. Iikulya nee mbi kwali hatu landa unene. ohatu landa uunene iikulya ngaashi omalwishi. o macaroni. tatu gwedhapo ngaa natango iihape. shiikwatelela ngaa kutya oshike twa mona mo siku thimbo ndyono mostola. Ii- unene o- o- o- kwa kwali naa hatu landa naana. iihape unene mbi hatu landa ongaashi ashike ngeno ngeenge tandi landele uunona wandje ngaashi omayapela. oma banana gokuya muumbaki wokuya koskola Ile pwamwe to adha tandi landa uu carrots no no cabbage ngele esiku ndyoka twa hala tu lye o- tu ka ninge o- iikulya yimwe mbi yopasindele. Iyaa. Ndele oshali oshipu lela kutse oku ninga oku kala tuna iikulyaya gwana methimbo ethimbo ndyo kwali ndina iiyemo. Ndele konima sho ndaya koskola muule woomvula ndatu paife ngeyi mwa kwatelwa ndji tuli paife. kostola hono ohandi vulu ashike okuya ko lumwe. tandi longitha iimaliwa yili meni lyomayovi geli gaali. na unene ihandi vulu oku kala nda- nda sindana okwaadha iimaliwa yomwaalu ngu tandi vulu oku kalanda landa iihape. shaashi iihape oyina ondilo kiikulya yoyene. Ohandi yiko ashike omwedhi. lumwe momwedhi. tandi landa iipumbiwa lelalela yomegumbo. shampa ashike ndi shishi kutya uunona wandje owuna oku kala wuna oshako yolwiishi. owuna oku kala wuna o macaroni. owuna oku kala wuna oothewa Iinima ashike mbi. iipumbiwa shaashi iimaliwa, thimbo shi ndili koskola ka kwali yili po ya gwanena ngaashi nale kwali handi mono iiyemo. Okutya ashike paife ngaa manga paife ihaandi longo ohandi yiko ashike lumwe ndee ohandi landa ashike oompumbwe. ndee ohashi kala oshidhigu noho okwaadha ethikilo lyoku landa. lyoku landa. lyoku landa, iihape. Lunene ohandi landa ngeyi. nanditye ohandi landa ngele nda mona oshimaliwa. Naa oh uunona wandje ohawu yuulukwa nee ethimbo ndi kwali handi longo. Aluhe ohandi wu tsu nee omukumo kutya ayee ethimbo taliya shito natango ndi kale handi mono iiyemo mu kale hamu li ngaashi mwali hamu li nale. Okutya ashike onkalo yetu osho ngaa yili megumbo ngawo.